Porëtabël, pooko ká náfá pël bañaan káanduwáran nul. Mëënko umintera pëlenţ acíintú këënduwul ţël këëlenţël. Náloŋ ká kábëţ nëënduwí nëëlenţú. Ndëëka ulilan o ndëëka búujáaţ porëtabël káanţënkind ndëëcar pëëteelar.